<hesitation> Laha amiko aloha mandeha tomboky lavalava zay soa amin'ny resaky fahasalamà a surtout fahasalaman'ny resaky fo, ndraiky lalan-drà, igny zany avantage-ny igny.